Gnatsaiko ato voalohany la mandiniky ny teny fialatsasatsy da fijanona amy raha atao sanandro sanandro la ohatsy zao ategna hoe miasa mandeha maka pianatsy maneha mahandro bokeo mandeeha amy birao da ny felatsasatsy amy zany hoe miala amy toera toera misy ategna sanandro sanandro ohatsy hoe la ihosy aty zao tegna mitoboky e da mandeh toliara agny mandeha mangily agny da agny miala sasatsy